رح أختارإني أتحدث مع حالي بالمستقبل لإنه أجل شي أعرف إيش الغلطات اللي رح أرتكبها وأحاول أتجنبها <hesitation> لكن الماظي أنا الحمد لله راضية عنه وراضية تمام الرضا وحتي لو ما جدرت أتحدث مع-مع حالي بالمستقبل وأي شي صاريلي.